Italiapeko oajaete veranope jakuvo jare inviernope jakuvoäve, iroɨäve jare jaɨvɨvi jokope oime oyoavɨavɨ <hesitation> arireno opa oime jakuvova oime ama oava jare oimevi <hesitation> irü iroɨaveva jare iroɨajɨva